Primer xga rsob raba calav loo bred, rnaz raba lany te txi zóbndy kany, txiru riee raba martill gëquy ny doiyga-doyiga, txi lany valy bsob tiep txi ru rndah raba lany, txi ru riee raba, ¿xiny za lany? Rye raba martill lony te txazy ny.